Okin ɗi de tabo, wo gə də wokitiɲ ɗe. Wo kədə toŋgiɲa wo ti giri owona. Kataka, tə oo tə kili wukucu marawaay de ufu de. Wukude de tabo tə kileɲ marawaay yini ndiɓiru. Wo kataka tə ɟalis kə də kaan, kaar daka kar dan nan. Kar deg naaʃinen na mbata dee tə kileɲ kataŋg. Tar ndaka nama baa, roono ooso nan. Ndor unen dee ndibiit tar tar naabe nama kaarde tiyerser min naba, naa ʃida. Ti bi al got ganas na. Kaanda tiɓii, al guɟalas, tiɓii harəb nabi. Tiɓi argə, aa badə tə hismina abndinaʃe. Tabi argot de ɟanas gə nan, kaak tə gədəri, kunan, yaazim tiɓi. Kiri ɟalaskə kii, nama roono dəbə ɓiri ɟalas kə gi nama nama. To kut an wo kut noom le hu, kande de tə argərə. Kodo got noondə kuru, kuwor kə ɓi, noomo gorɓi cuut bi. Taan, kot di taab ta man na haynde, rukud de iŋg ki bii, ri owon ni wiri. Darlo katak tum aa te ɟi nɟey tufaraɟ kə kataka neen. Wo godiɲ karda gən, tierten iŋg babu neet. Gaben got, na urlu katak, karlen de nduman na een. Got na ku urli giden law hu gona kataka. Men dee, aya tu nan, haa, in, in turen. Toro barunen tomba law tidaa. Woo kar deen toŋg mbi laawo toŋg mbi farika toŋg mbi wanuska. Woo dəgen ka naŋg bataŋg tə omrəgi tomberi ɟalas kikii. Nana kardegi tabo tara keyni hardey yanaa. Gona katak ɲeen de tabo teen. Kavo gorun, awu kədew kə dena. Maana aɲiɲa wo ti kiliɲa. Wo tibiri, ɟalas kiɲ ninan. Neen tarkadə ba ta aaba bayden namadi se nun nab matii. Karlin ɗese min nab ndinaʃeen, halas tə kaafuda. Tekbiri, bi oŋgo degene, tegi kə walu ur oŋgoni khalasta tə parik muʃasi. Waldal, tə kay kə mu kaafi seyko, testeri ɟaas sofi nama nama yaa. Roo nama guta, han han kud noo mo kic cərit mii ndat teen ta ɓu mara ta kuri cut bii. Taan, ten manna detabu kar kaa. Wan nahu kori wanaska neney. Lana kumanaayin karət kaardenu kur kar kar daka. Woo kəri ɟalas kə ko karda kaa nama kud noomo anda. Talaaki binom ki, naane elben teetan ɟab baru gada. Maan na howo naj naŋg kə tariɲ. Garde kakey ten ɟa. Tariɲ baru gədaa kardan nəbə tə tabu kono katəka. Dəgan kotaŋg kataka. Wo tomon dəgan kataka wa naŋg dəgən turoɲi kataka. Wa ta wanas ka gii.